नव ल देख के लगेल की मछली हर पानी में तैरत है। ठीक वही टाइप कर नव में बैठ कर ये पार ले ओ पार जा सकत ही और आ सकत ही। नव बहुत ही बढ़िया साधन होगीस है आज के टाइम में नव के माध्यम से एक देश से दुसर देश व्यापार भी करना आसान है। नव में मछुआरा मन भी मछली पकड़े जा थे।